Ah, joo te ko lo ni iyo nka ta ye livi la'a nkanchi naá, te livi vií nka ni kuu xi ndaku-ininchi lo ñe'enkai ni ye la lu'wajna'a kai i'i taka to'o naá taka ñuu naá, ni ñe'ei guadalupe hidalgu. Tilantongo á, te <noise> ni ñe'ei san juan diuxi ni ñe'ei, n-ni ka <hesitation> livi ni ka participai deporte lo ja'ai futbol naá, basque naá, livi danza, ni ka participai bailable. itaye'ei, <hesitation> ɨka ye la'ancha'a kii taka to'o naá ni la lu'wajna'ai i'i ñuu, ñuu nka santiagu á te ni livi, ni ja'ai lu'wa nka yuu mee nka koyoncha'a ni ja'ai ye, <hesitation> livi ye yaa lo ja'ai cancion mixteca á, te ne'ei ɨ́ɨ́n <hesitation> primer lugar ni ñe'e kuiya <hesitation> kuiya dos mil cuatro. <noise> Livi orre lutinchi naá te livi niño kukaja-ininchi, lo la-ijña nkanchi mesenchi, la-ijñanchi te likonchi, ta ye lo <hesitation> liko nkanchi naá la-iñanchi puestunchi naá i'i ye lo yata ve'enchi naá kava viika xi tatunchi taka nuu itá taka nuu, taka ye naá niño jna-ininchi te na jɨ'ɨ tukunchi yuku a na jɨ'ɨnchi ku'u te <hesitation> jnu ye ijña ta ye jnuyaa lo xi'i ijña já, te naá kaanchi kulɨkɨnchi sube y baja te livi na jɨ'ɨnchi xikuela naá te <hesitation> kulalɨkɨnchi ye lo ja'ai a la kueva, kuja'a koyoi lo kee toto nda'a ɨ́ɨ́n ye naá, te livi kruza jna'a nda'ai naá, te jani koyonchi te jnu ndeye lo na nani'i toto naá, te ye naa jono, te ye lo ña'a naá te ye naá xixijoña'a jnɨi te, livi ye naa iyo niño jna-ininchi lo ku lalɨkɨnchi orre lo luxinchi naá.